Munoo tëj sa bunt te defoo fa caabi, te hamewoo caabi. Bant munta hubbi xomb il faut que caabi baŋ ko tëjee mooy man a hubbi xomb la. Boo ñówee hitam boo ko naree jaarele sa bob ba du hubbeeku. Il faut que fa caabi ba war a jaar rekk foofu ngay jaarale caabi bi, mu ubbeeku. Moo tax tëj ham solo. Xomb barina ay xomb. Am na xomb yi ngay hubbee si wet bi, am xomb yi ngay juutal. Boo jëlee <hesitation> caabi bu ndaw bi ñuy hubbee wet, nga bugg koo hubbee xomb bu mag du hubbeeku; ay fosoŋi fasoŋi xomb la. Tay boo yàkkamtee nga tëjee xomb bu mag dem jël caabi bu ndaw dem hubbee ko yitam, daŋ fay sonnu waaye doo ko hubbi. Xomb ak caabeem la. Am na bëñ. Caabi bii tam am na bëñ. Boo ko dugalee noo ko warta dugalee dangay hubbi ba sonn doo ko hubbi. Il faut que rekk mu hànd ak bëñ bu xonq bi, nga wiis mu hubbeeku. Waaye soo ko defut du hubbeeku.